Nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ mìŋ naŋ hile, d̀ɔɔ yii yàwi dàwi miɔ̀ŋ naŋ kɔ̀ dòmaŋ, mìŋ naŋ tà ɗì, miŋ nyimààŋ ɗèkìì gboo mio, sɔɔ̀ à naim ȧ naim à naim kùwò zìkìzɔ aim hìàŋ gbooì, mìŋ naŋ tà ɗì mìŋ naŋ mɛ̀iŋ tìè maŋ maŋ mùàŋ maŋ, mìŋ yaà nɔŋ kààìŋ sùà mȧàŋ nyuùŋ zùwo, mìŋ naŋ hile, nìì naŋ sìè àŋ naŋ ɓèmè miimiiŋ miɔ̀ŋ àŋ naim tɔɔ̀, mìŋ naŋ hile.